Sijoo waɗi ko laɓɓe ɗiɗi pawondirɗe, luutondirɗe kañum e jaggirde. So tawi aɗa renndini jaggirɗe ɗe tan, <hesitation> laɓɓe ɗe ndennda. Kala ko woni e hakkunde e fof taƴa malla seeko.